Ny mampiavaky kangoroa koa zañy zao volañintsika. Kangoroa da izy misy pôsy aloha fasiañy ajajany. Da miaro tongoñy be koa zañy da afahañy mandea misötisöty da mandea alavitsy be. Amy tongoñy ko miaraky ramboñy iñy zañy fiarovan-teñany afahany miady.